Zen ahia nmosuisawari nmozu aral oshiwiri onu nu mmon zan azuu mmon zun monowiri mmonozo nhan magishal mashi fawe la mhoyal mwokpo asi wiri onu nu ru bakun obo bala nwhor dawa nsummer mini nshikwasi itanu gbakun mezen ahere omosokwele mshita na shi ital nu bekun oren bakun nwosi mono wiri mcultuma han kan yishi isen wari nshi aru monoki yekwata nkari mbayishi aral nyesh imaggi mbia ishi onions ishi anumbia summakwa the rice ishi nu bakun mo summa kwele wiri on mbia shikwa sikwon si ital pot nu bateun meshi quasi la itaki nubnkun itaki rene bakon nwosi mono n ishi iral nurimen mbia guru anu ishia nurimin nbia guru hor nka yishal nu rimen nnbia gururo wiri wono ishia inside bia ruhansam oya la mnia kpakusi nu rumo mian kpakuru kem kpa ku shini ishina ariya ibia makala oshi wiri akumeke osw wiri rumuonu nu akun beje akubeke kam iyo gbuwama iquar quar isoma kwun iquar quar igwe hia mini nal iguru ita pot iyhshi iral iyshi eligator ishi azun ijel ishi iguru wiri onunu ishian urimen iwusila wiri onunu nurima iruhan san onu bol obola oyela i whor dan ikpatu shinu rumuyin ikpa kushinu ishiye ikpa c rul ke iri obomakula i charu oshi wiri ko oquar chi chi wiri rumunka bal ichurushi ke ka sukugal mini iso werri ke yeshia obia nu white iyishila nu ital ot ikpo shima iyi shi aral itansan ali versa itansai monol matin oye i whor ela wa iguru mini wiri ke isinwa ral ishia izunu anu ishi kusi anu nu bakun anu kiyala iyoshi azun nde kemati atike ishi mgbe dage isakwu mgbege m mati mati iyishia ogbola oso yeweya osa wiya la iwhordan whordan wa ikpakusi ke rumoyin ye ri kpatusi ke iyari kpakusi ke ishi yeri oboru so ishikwe wiri otol ke ishiri kedum ichuro eri like miyan mshigam odo wiri atol nu orom odo wiri atol kam bo ku wiri onu nu nshigal wiri onunu ke white ke na chanrichan nguru monuwiri nuisiu bodun guru shia ke cho ru ori noru ke i choruri rumun kal amnu biyari okiyari rumun bialaba kanu nne ke monu wirioka ebe yari numeyanba obol ke mini isinwani ke bayari numayakori ba so kam han zuru wiri ana yin rumutakiri